I ye ba loŋ i fatoolu banbanta ñoŋ ti le, doolu lafita kandoo la doolu maŋ lafi kandoo la, jaatoo banbata kandoo mutoo la, karootoo a maŋ banbaŋ niŋ a kandi baata, a ka noro le, a ka kafu ñooma le ni ŋ a meeta wo ñaama, tili fula, tili saba, a kana tanbi wo la